Masiny fanjaira koa zany: misy raha mihodikodiky zay eo, i ahodikodiky tana. Le misy fitrebiky mitsatotsatoky mitsa tsa tsa tsato tsatoky ambany eo. Iny zany ny manjaitry ny lamba iny iny. Fa ny raha ahodikodiky iny zany mampitsatotsatoky ny fa fitrebiky iny anatiny lamba iny ao fa misy foly zay raha iny ma- indesin'ny fitrebiky iny mbeo. Foly iny zany fa mipetaky amy fitrebiky mitsatotsatoky amy raha iny, le ahodikodiky tana avao.